افضل اني اكون فنانة كوميدية عن ان انا اكون راقصة مشهورة يعني. الفنان الكوميدي بينشر السعادة وبينشر البهجة. الناس كلها بتحبه وبتتعلق بيه، لكن مش هيعمل حاجة لما يرقص يعني مش هيفيد الناس ب حاجة غير انه ممكن ينشر الفساد ما بين الناس وانعدام القيم.